Oxirgi yegan narsam bu-qaynatma sho'rva. Judayam foydali taom. Uni tayyorlanishiga keladigan bo'lsak: <hesitation> qozonga suv solib, unga barcha masalliqlarni <hesitation> o'rtacha kattalikda to'g'rab solamiz. <hesitation> va go'shtni ham solamiz. Suyakli go'shtni iloji boricha. So'ngra, qaynatamiz <hesitation> qaynaganidan keyin go'shtni ko'piklari chiqadi. Ularni olib, tuzini solib, ba ozgina pamidor to'g'rab solamizda yana qaynatib qo'yamiz. Taxminan uch, tort soatlardan keyin judayam yaxshi bo'lib pishadi.